Maisha ghamdu akurie nimagumu kabisa, Maisha ghamdu akurie, kwanza kabitha akya tamani nanja nawe abhearimia aweabhe kijana lakini kyariima ibhakyo, mdu kwamkua andekwa, iwe lubhaha ihandu kukeo kughire miaka ikumi na mnane hang’u ishirini maisha n kwaghabhina ku nimaisha thana, lakini ukamiekuwa ukwaghende kwii, maisha ghapfwo ghabha duni sana. Lakini mkwatamani sana nibhebhie tha namawana wia lee, henaikyo findo fingi kwa thala, ficho fingi mdu akarukwa achiima iyawe. Aya fijo fingi fileghe ndenyi hena ikyo hata akafuma bwang’a hangi angebhi ghira. Mara inji lingi akili atathidi maraingi akafuma bwanga aereke njia. Alerwe ibhia kenyi, Hena ileye mdu akarukwa aghire matatitho marwe mnu kwathabu ya kiho na mara ingi aheerwa ni kila kindo airima iyawe airime iishi maisha mrechawe. Atamani kila mndu achitamani hata inyi nnatamani kule njetha nibhebhia nibhe kijana. Miya kyava? Hee kyabha ibhia kijana? Kyabhakya mira kindo kireghwe lee ni mana lee fughire nginda fujirema ngida nginda ikamkwa ikakwera mkurubuji lee ikaghata irughu lee, irughulie likakwa likatemwa haja kaghu lee, yaghekwera he mkuburuju? Nikeho nginda iya ni mpfwa hena ikyo mithaifwe, makamugha fughire ha ni makama ghebhuka. Nikyo nivenaghamba kulee, ubhekyanjia nikithie miaka ikumi ichie niichi ku nairima iishi miaka ikumi. Hata ivi thiichini hata mwaka fuu thichinyi. Nimajaliwa gah- gha Mungu du fundu apanya. Henaikyo mdu akamlewa aghire matatitho mengi thana.